gott kvöld í dag voru samþykkt lög um þjónustu við fólk sem þarf langvarandi stuðning vegna

fötlunar svokallað n p a eða notendastýrð persónuleg aðstoð um leið var samþykkt að félagsþjónusta sveitarfélaga taki mið af samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun Rúnar Björn náttúrulega mikið meira í þessu heldur en

notendastýrð persónuleg aðstoð þarna er líka verið að uppfæra

annað fólk sem mun ekki

n p a

og bara hugmyndafræðin sem er að komast þarna inn er sú sem kemur úr samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

nítjánda greinina sem fjallar um sjálfstætt líf notendastýrð persónuleg aðstoð er í rauninni afurðin af

að þessi lög þau eru þá loksins að viðurkenna það að þið eigið rétt á sjálfstæðu lífi já með þessum með þessum lögum er það betur uppfyllt við höfum séð fatlað fólk bíða svo árum skipti eftir viðeigandi þjónustu og eftir n p

við höfum séð á undanförnum árum líka mál tapast fyrir dómum þar sem

á réttindunum þannig að fatlað fólk á betur rétt á þjónustunni heldur en að sveitafélagið eigi rétt á að taka allar ákvarðanirnar eins og þeim langar þetta er aðeins skýrara þarna núna í þarna líka kemur inn á sterkt í fjölmörgum greinum þá sérstaklega í sem að talar um sem væri stofnað innan ráðuneytisins en það er líka talað um að sveitarfélög öll verði að vera með svona samráðsvinnu við gerð reglna hjá sér og

og gífurlega miklar breytingar

að þú ert að segja að nú fáið þið meira um að segja hvernig þjónustu við ykkur er háttað og bara meira um það að segja hvernig ykkar lífi er háttað já í anda laganna til dæmis sem speglast svolítið

þarna í þessari grein sem ég talaði um þá er talað um að hagsmunasamtök fatlaðs fólks skuli fá fjóra meðlimi í þessum hóp og að ráðherra skuli tryggja að fatlað fólk sé ekki í minni hluta í meiri hluta það er gífurleg breyting frá því að það sé kannski einn fatlaður einstaklingur í tíu manna eða fimmtán manna nefnd en samt sem áður þá heyrðum við til dæmis í sjónvarpsfréttum áðan að brandur Bjarnason Karlsson hann efast svona um að hann er búinn að bíða í sex ár eftir n p a þjónustu hann er ekkert alveg tilbúin til að segja að nú fái hann þá þjónustu er einhver takmörk sett á það hversu margir geta fengið hana eða eitthvað slíkt eiga allir rétt á henni núna já í bráðabirgða ákvæði laganna þá er getið til þess

á þessu ári sé heimild til að gera áttatíu samninga og á næsta ári verði það hækkað upp í hundrað og tveggja eða fjögurra ég man ekki alveg hvort það var en auðvitað er samt sveitarfélögum frjálst að gera samninga umfram það samninganna sem er bara hluti en sveitarfélög þeim er frjálst að gera eins marga samninga og þau vilja

við hvetjum eiginlega sveitarfélögin til

að sýna gott fordæmi og afgreiða þá sem

í mörg ár þrátt fyrir að þeir fái ekki mótframlag fyrsta árið og jafnvel sko það er bara hálft ár eftir af þessu ári þannig að mér finnst það alveg bara það er ekki afsakanlegt hjá sveitarfélögunum að bíða lengur þrátt fyrir að mótframlag liggi ekki fyrir fyrsta ári það er talað um að þetta sé mikill sigur í ykkar réttindabaráttu formaður Öryrkjabandalagsins áfangasigur hvað meinar hann með því hversvegna er þetta bara áfangasigur í ykkar mannréttindabaráttu það er náttúrulega sko það er til dæmis þetta að það sé þarna kvóti á mannréttindi í rauninni sem er náttúrulega mjög slæmt og alls ekki í anda samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks en svo erum við líka

þurfi ekki einhverskonar

það sem er í Bandaríkjunum það sem tryggir aðgengi fatlaðs fólks að eða svona erum að verða komin með hana en við þurfum líka að komast um og og komast á vinnustaði til að geta fengið vinnu til dæmis er víða pottur brotinn þar eru eru hindranir víða á ykkar

ég held að það sé bara rosalega mikið af fyrirtækjum til óaðgengileg ekkert endilega þjónustu fyrirtækjum heldur líka bara fyrirtækjum sem eru í starfsemi sem eru bara óaðgengileg

atvinna fyrir fatlað fólk ekki bara það að við höfum ekki aðgang að þjónustunni

náttúrulega líka rosalegt vandamál að við höfum ekki aðgang að þjónustu en hvað þá að atvinnu sáttmáli Sameinuðu þjóðanna sem þú hefur talað um hann hefur verið fullgiltur hérna á Íslandi en ekki lögfestur skiptir miklu máli að hann verði lögfestur líka já ég held að það myndi færa okkur mikla réttarbót og gera auðveldara með að leita réttar síns ef hann væri lögfestur svo mætti náttúrulega líka standa við það sem Alþingi

ályktaði um að að fullgilda valkvæða viðaukann sem að myndi færa okkur

skotið máli til Sameinuðu þjóðanna eftir að við værum búin að tæma leiðir innanlands eins og hefur verið á undanförnum árum og ég

þá hefðum við getað hugsanlega skotið því til Sameinuðu þjóðanna en það er samt ekki þvingandi vald sem kemur þar

hvað mætti gera betur

um það að þetta sé valdaframsal ég myndi frekar líta á þetta sé þá svona verið að leita eftir Rúnar Björn það er eflaust margt sem má gera betur þetta var vissulega áfangasigur í dag þakka

koma hingað í Kastljós þá að allt öðru það er ekki á hverjum degi sem nýr lýðháskóli er opnaður á Íslandi nú hefur verið opnað fyrir umsóknir í nýjan óhætt er að segja skólinn bjóði upp á áhugaverð námskeið við skulum sjá smá kynningu á skólanum ég heiti Heiða og saman ætlum við að ferðast á öruggan hátt um

fjöll við ætlum að kenna ykkur ólíkar aðferðir við

hönnun ég heiti Kristján saman um Vestfirðina á Kayak ég heiti Þóranna Dögg og saman ætlum

á skapandi hátt Helena hvernig

er þetta töluvert óhefðbundinn skóli öðruvísi skóli höfum við kosið að kalla hann þetta er skóli þar sem að fólk getur komið ungt fólk á öllum aldri getur komið og dvalið í eina til tvær annir reynt við ólík viðfangsefni sum afskaplega spennandi og þá eitthvað sem þau hafa hugsað um lengi önnur eitthvað sem aldrei dottið til hugar dvalið og stundað nám í eina til tvær annir og já reynt sig við ólíkar aðstæður kynnst nýjum vinum líf í lýðháskóla

er tiltölulega óhefðbundið við erum ekki með fókus á próf eða gráður eða þannig heldur fæst endurgjöf og námsmat í gegnum samtöl samvinnu verkefni og reyna sig

við nána samvinnu milli kennara og nemenda það er dálítið markmiðið með slíkum skólum hvaða hvaða inntökuskilyrði eru í hann þarf maður að vera

búinn með einhverjar gráður eða geta bara allir komið já allir geta komið sko átjánda ára er skilyrði nemendur séu orðnir átjánda ára við upphaf skólaárs sem

aðrar

gerum við í raun og veru ekki en

segir sig dálítið sjálft út frá þessum námskeiðum sem við erum að kenna að við erum að leita eftir fólki sem er viljugt áhugasamt og tilbúið til að prófa eitthvað nýtt langar ekki að sitja á skólabekk og sökkva sér ofan

og taka svo próf á fimmtudaginn heldur er tilbúið til að takast á við ólíkar áskoranir sem að hefur kannski aldrei dottið til hugar áður er þetta þá kannski vitir ekki almennilega hvað hvað þú viljir verða þegar þú ert orðin stór eða eitthvað svoleiðis að þarna getur þú einhvern veginn fundið þig já það er kannski einn markhópurinn eða sko við höfum ungt fólk sem er kannski búið með framhaldsskóla vill bara aðeins fá pásu átta sig á hverjir eru styrkleikar mínir og hverjir eru veikleikarnir

hvað langar mig raunverulega til gera og langar mig í meira nám það er einn hópurinn hinn er kannski

sem hefur ekki náð að fóta sig í eða ekki náð að velja sér sína sillu í námi og langar kannski að nota þetta tækifæri til að fara aftur í nám fá þarna marga hluti sem námsleið sem heitir hafið fjöllin og þú jú þetta er braut þar sem í að njóta náttúrunnar ferðast um hana nýta hana og vera í henni á bæði öruggann hátt þá erum við að kenna snjóflóð og leiðarval og fleira slíkt og

er heimurinn og þú það er kannski já það er kannski heimspekilegt að því leitinu til að þarna er hugmyndin að fólk

læri að vinna með hugmyndir sínar komi þeim á eitthvað skapandi formaður

tjá þær til umhverfisins

spuni og tjáning og skapandi skrif

svo bara hvernig á ég að taka upp eða

og svo hvernig á ég að koma því á framfæri er þessi skóli

eða nánu samstarfi við íbúa Önundarfjarðar já og það er kannski það sem er

skiptir ofboðslega miklu máli

ekki til sem einhver eining ein og sér hann skapast svolítið af því samfélagi sem í kringum hann er og hugmyndin er svolítið að að lýðháskóli

fámennt samfélag

heldur taki líka til baka

samvinna á milli íbúa og nemenda sem að báðir aðilar vonandi græða á og ekki

fólk vill flytja þá er nægt húsnæðisframboð eða

aðstoð við slíkt já já við erum búin að tryggja semsagt húsnæði nemendurnir búa á einskonar heimavist þarna eru svokölluð smáhýsi hver taka fimm aðila rúma semsagt fjörutíu manns þannig ef að fólk vill deila herbergi það er ódýr kostur því þarna kostar sautján þúsund krónur að leiga herbergi á mánuði það er ekki mikið í nútíma samfélagi en svo býðst líka að vera einn í herbergi þá bara kostar það aðeins meira

svo er á Flateyri bara töluvert af lausu húsnæði sem að fólk getur það vill koma með fjölskylduna sína með sér þá ákveðið miðlari að finna fyrir

á staðnum er auðvitað leikskóli og grunnskóli og svo bara Menntaskólinn á Ísafirði í tuttugu mínútna akstursfjarlægð af stað með skólann í haust hvernig gengur að samræma þetta

fólk í vinnu og ærið verkefni en alveg hryllilega skemmtilegt það hafa allir verið viljugir til að hjálpa í mig hefur hringt þjóðþekkt fólk og sagt Helena mig langar að kenna hvað get ég gert þú þarft ekki að borga mér þetta er búið að vera alveg ótrúlegt ferli en við opnuðum fyrir umsóknir fimmtánda apríl sem var á sunnudaginn fyrir einni og hálfri viku síðan síðan þá hefur gjörsamlega

inn fyrirspurnum og mikill áhugi og nokkuð af umsóknum komnar við erum að byrja núna næstu

daga að vinna umsóknir þannig að þeir sem

þegar sótt um þeir fá forgang og svo bara afgreiðum við umsóknir

svona einhvern tímann fram í fram í júní

helst vera komin með bara fullan

þannig að við getum farið af stað með öflugan skóla í haust en hvað er þetta margir nemendur sem komast að í

þetta eru tvær brautir semsagt tuttugu manns og tuttugu manns og það sem við viljum helst bjóða upp á og vonum að fólk vilji gera er velji sína braut en svo finnst mér kannski

eða mér finnst sjómennska ekkert ofboðslega spenanndi þá tek ég hérna karakter sköpun og einhver sem er í

kúrs einhverstaðar hann vill kannski fara eitthvað annað það verður ekki þannig að þú þurfir að taka alla kúrsa en við svona bjóðum fólki að taka þeirri áskorun þá fer ég á sjó er svolítil áskorun sem fellst í þessu ekki bara og kannski glæðir þetta einhverju auka lífi í bæinn það er ekki síður markmiðið takk fyrir komuna í